Yani bines zaidini yani halkan lafir mare yani risqi isa borbadet urungua. urungun tun won yeden ishin lilla laf dagetti mara sadet inamar laf dagetti duub ishin guya yani dandette huji hinmidasitu juu makelele inama riski hinbor badetu amotu yani mal inaman raf mal halkan jiduafa malkan wochakasitii dum ishini tanani akani halkan lafir mart bines akan riski mare borbat halkan ishia.